Hudrat e kept e dojn ni ambient ma t’mbyllun edhe t’terravt qe me pas jetgatsi ma shumë. Duhet m’i lon në ni ven jo shumë t’ftoft po t’freskt <hesitation> në ni zonë ku osht thatsi jo ku ka lagshti që munet me i ndiku. Ato nuk duhet me nejt n’frigorifer për shkak se i ftofti jau prish teksturën edhe shijen.